Aika mazava ho azy fa misy ny hanina a <hesitation> izay manatsara ny fitadidiana sy a <hesitation> mampatsilo saina. A <hesitation> ohatra izao fotsiny a: a <hesitation> yaourt a dia efa manatsara fisainana sady mampatsilo ô <hesitation> fomba fisainana koa. Dia <hesitation> ny fromage, dia ny ronono, dia <hesitation> sy ny sisa isan-karazany e; a <hesitation> chocolat dia manatsara ny fitadidiana aby <hesitation> izany marobe izany.